Maha tegna zava dehibe ny fanana namana isan-karazany satria fa zao ndreky mila mintandrina aloh a amign'ny namana satry izy regny hamadika fogna itako tsy tianjare enao ra manana tsara namana igny mamadika fa izy reo ndreky ilagna jiaby manoro ana amigny tsara, i agna ma man milaza problema magnagno agnigny de izy de milaza torohevitra de agnao tsy oe ze raha volagny jiaby raisinao, ok fa agnao mi m- mandray na oé aiza amign'izany ny tsara aiza ny ratsy zay le raha de tegna ilaina koa zareo mba afahanao otry zagny eo agnao zagny mahay olo Antsohihy oe akany na oe mahay olo Majunga nefa agnao te ndeha akany agnao de navakeo ny fananao namany igny de na mandeha agny namanao igny de mipetraka zareo otrazy zagny navakeo lasa ma de lasa zay le avantazinazy.